<hesitation> Omwabuthuku nathunga naghithinira okwa piki muna munowa ekihugho ekyosi ngakyabirinyilhengako nekindi kiro kyekiro banyibinga okwa mubiri esingawithe aheriya nomwezi esyalhiahika ahakathikathi indi bakenyithuha omusara munyoho but bamakyagha na nyibinga kandi hanu omwa town sihalhe mama waghe, sihalhe ekindu kyosi kyosi ekyanganyiwathikya but ekiro ekyo munabya munayowa nabi munowa ekihugho ekyosi ekyabinyithimbaku. <hesitation>